أنا مثلا نفضل العيش في قريه صغيره علاش لأني منحبش الضوضاء منحبش الدخان و حسوسات تاع المصانع، نحب نعيش في الطبيعه في الهواء النقي مع زقزقة العصافير، نحب نشوف الألوان نشوف الغابات الجميله نشوف الريحة الطبيعه المنعشه كل شيء.